Roca gia ge ngone oro ake koroho si sabong rasi rai ngone sohogo gia toma ake rasi so baca sabong toma gia rasi ngone paca ake koroho ge tora toma gia la sabong ma gabu nange ena korono toma ngone na gia, anggena rasi ngone oro dapa ma koroho rimoi la so paca gia la gia hotu.